أنا دلوقتي قاعدة بجمع كل الأحداث التاريخية اللي بتحصل وكل الحاجات اللي بتحصل في العالم وأشوف ممكن أستفيد منها ازاي ولو في حاجات سيئة بتحصل أحاول إن أنا أحذر منها الناس و بس يعني الناس ممكن متصدقنيش لكن أنا هعمل اللي عليا ، فقاعدة صراحة بحاول أشوف ايه اللي بيحصل وأشوف لو في حاجة مفيدة ممكن أستفيد منها